من اهم الأمور في التصوير هي الاضاءة وتتاكد انه تكون مناسبة, وبعدها يكون لمسة الخلفية مثل الطبيعة او جمالية المكان تكون مناسبة, بعدين اتجي اللقطة نفسها ولمسة المصور يعني, ممكن تكون صورة بانورامية مثلا.